بين إني نمشي رحلة مع أصحابي وإلا مع شريك نفضل أن يكون مع شريك حتى نكون على راحته أكثر باش نعملوا ذكريات مع بعضنا أكثر حاجة دعم علاقتنا أكثر أصحابي موجودين أكيد أما في الأفضلية تتكون الأفضلية اللي هو خطرة هو العنصر الدائم في حياتي أكثر وليه لازم تكون ثم حميمي أكثر ليه تقولون الرحلة.